هل يمكنك ذكر ثلاثة أرقام، اجمعها ثم قُل النتيجة؟ الأرقام اللي اخترتها هي: خمسة، وعشرة، وخمسة عشر، وهذه أرقام بسيطة لكنها مهمة في الحساب اليومي عند جمعها معًا تحصل على ثلاثين